<hesitation> Gny anja- <hesitation> asan'ny média zany am'fanefegny ny sainim-bahoaky dia magnome zany <hesitation> information, magnome i <noise> raha azo tsapain-tagna ho an'ny vahoaky de igny raha azo tsapain-tagna igny zany karazany hoe misy raha azony raisiny avao zany gn'ao fa tsy voarefy bakaia ka traaia raha ho raisiny amin'igny ao fa matetiky gn'olo lafa mijanjy raha na m- mijery raha na mamaky raha de <hesitation> misy raha rambesiny avao aminy eo.